Io ndraiky moa izañy da tsy misy olo maniry hijotso izañy amin'ny ty fiainan'ity satria fianany efa sarotsy; ko fa teña mañañ'asa mifandraika amin'ny diplôma teña da misy vola da fa zay. Fa ny raha nitiako aloha da izaho miasa amin'ny trañoko ao mandraky efa miasa amin'olo zao da miasa koa amin'ny trañoko ao mañana sosiete keliko.